Laha agnamiko manoka zany e da dovay no tegna tiako satria io tsy mampalaky mamo magnahaky ny labiera. Da ny tsirony koa zany da tegna mbô soa mandilatsy lavitsy ny labiera: tsy misy mangidingidy fa da mamimamy soa aby.